<noise> Ny amiko manoka zao ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako de ny hoe: nangalaky mpihira aho, nasaiko aby namako marobe regny hiaraka hifalifaly agn'amiko eo, la nanao hany marobe aho, hany karazany zao iarahanay mihina, mifaly, mifety, ny gâteau am'izay gny amaragnanay azy.